Matetika aloha hanigna hohanignay aty io zay avao no maboly azy ary ma <hesitation> matetika olo mamboly aminay aty io tsy mampiasa raha produit chimique regny na zeziky chimique regny fô zeziky naturel fô ampiasainay. Zahay magnano zezi-pahitry. Zegny ahitrahitra regny <hesitation> avony. Izy mahôtikotiky afaka ataonay zeziky. Na zahay koa mampiasa mamboly igny mampiasa tain'aomby. Avakeo mampiasa encre ataonay zeziky fa zahay tsy dia mampiasa produit chimique.